Hewan yang paling pintar. <laughs> <noise> Kalau hewan yang paling <noise> kita pelajari selama ini yang paling pintar itu dolphin atau lumba-lumba e. Lumba-lumba itu da memang paling pintar. Kenapa sa bilang lumba-lumba da paling pintar <noise> karena lumba-lumba tu da punya komunikasi tersendiri. Dia bisa komunikasi dengan dia punya <hesitation> kloni, de punya kelompok-kelompok, trus de bisa dia punya komunikasi tu ada berbagai macam, bisa dengan suara, bisa dengan gerakan, dia bisa berkomunikasi dengan baik, salah satu hewan yang bisa berkomunikasi dengan baik. Trus hewan yang bisa <noise> <hesitation> apa namanya survive- hewan yang bisa survive dari segala bahaya di dalam lautan. Dan paling cepat survivenya itu lumba-lumba dan paling pintar. Survivenya itu paling cemat, tepat, dan ya itu lumba-lumba. Dia itu paling wih makanya sa bilang dia paling pintar karena dia memang punya itu. Nah, trus kalau yang hewan yang menurut pengalaman saya juga paling pintar itu anjing. <hesitation> anjing itu memang paling pintar. Anjing itu da punya kelebihan yang bisa kitong bilang da pintar itu karna da punya analisis yang tepat. Analisis dari <noise> maksudnya analisis di sini da bisa analisis bahwa ini dia punya tuan, dia punya tuan mengkode apa, ditaruh di dalam dia punya otak, dia analisis itu, oh sa harus lakukan ini kalau sa punya tuan buat ini, sa harus lakukan ini kalau sa punya tuan buat ini. Dan itu dia akan simpan dan itu menjadi kebiasaan dia untuk menganalisis itu terus menerus terus menerus mengulang mengulang dan bahkan bisa berkembang. Nah itu sa rasa hewan yang mampu kayak begitu tu masuk dalam hewan yang paling pintar. Dan yang kemudian itu yang sa paling suka skali dan sa bilang paling pintar itu elang. Kenapa sa bilang elang di sini paling pintar, elang da pintar bukan karena da puncak rantai makanan, justru karena dia pintar makanya dia puncak rantai makanan. Elang itu da bisa terbang tinggi dengan kecepatan dan burung- salah satu burung hewan- hewan di udara yang bisa <hesitation> mengontrol tingkat kecepatannya itu cuman elang. Dan salah satu burung yang punya paru-paru- pernapasan di paru-paru yang sangat bagus itu elang. Dan salah satu burung yang punya akurasi dalam berburu yang tepat sekali itu elang. Makanya sa sebut elang itu sangat pintar dalam <hesitation> sangat pintar di hewan yang di udara.